Fômba andanjalanjako fampiasan̈a raha mangitry ndraiky sakafo ara-pahasalaman̈a zen̈y kôa fa zah mandoky? Tsy dia, mampiasa irô raha man̈itry matetiky loatra zen̈y karà ataon̈'drô poavra àby io fôton̈y tsy tsara zen̈y izy io, mankarary avô amin'jay zen̈y arakaraka fangaron̈y raha atao fo, karà zen̈y.